Raha ny tegna marina alôha mandeha amn'ny tany fisakafoanana no tsaratsara satria o hanigna any izy volagnina zegny matetiky tsara ary matsiro raha oharigna amin'ilay famborin-tegna fa noho ny enti-magnana zay tsy ampy dia mionona amin'ilay hoe homagna an-tragno.